Mam nating spik <noise> tsun rom se na lenguwits. Nanna tsonyo nating vegiau petats non. Tete tsonyo matsungan. Nating vegiau tsungan ror ge anyo tsun pin ovei rou tan fo mes fo, lenguwits tan fo mes pau ge <hesitation> pan fan nyo te kakaa miya tsunia, tsikia <noise> nyo kia ovei tan ka vegiau fan tan fo mes pan. Nyo nating kakaa tsion tsun ror. Nat tsun rou tan vegiau fan iny torotsian. Nanaa ai tete tsonyo, ri nat ovei tan vegiau petats, ge vegiau matsungan, mes nainy ri nating vagiau fueis ror <hesitation> vegiau fan fueis <noise> em.